Ny toetra tsy manam-paharoa ananan'ny horita zao a, de izy biby miaina any an-dranomasina any a de manana tànana maromaro <noise> de izy koa <noise> afaka mamoaka rano mainty izay ohatra hoe misy fahavalo manantona de mamoaka an'iny izy mba hahafahany mitsoaka.